Kalo menurut aturan tidur mah ya emang nggak bagus kalo begadang gitu, dulu lagi zaman dagang tuh di proyek tanah abang cuma tidur satu jam dalam sehari kalau menurut kesehatan ya nggak bagus lah karena satu jam kan kita harus tidur delapan jam itu satu jam dan makanya sekarang tuh di apa sih diatur sama anak-anak kalau enggak diatur tipe nenek ini orangnya yang memang <hesitation> apa sih tidur siangnya enggak bisa ya tidur malamnya pun begitu jadi banyak terbangunnya gitu bangun kok di kadang-kadang kalau lagi kerjaan banyak nih mikirin nih enggak bisa tidur deh tuh jadi emang kalau menurut kesehatan itu tidurlah panjang sih sebetulnya harus delapan jam tapi kadang-kadang keadaan sih kayak gitu orang dagang nih kalau belon rapi gimana ya enggak usah tidur biar mata pengin merem juga kayaknya masih otak masih mikirin kerjaan nih kagak usah merem merem tuh sebenarnye kalau kalau menurut kesehatan sih emang makanye sekarang <hesitation> nenek juga dagang tuh di iniin tuh dijamin ama anak-anak bos porsinya dikurangin jam sembilan harus balik jam sepuluh harus tidur kan karena jam empat sudah bangun gitu oh jadi kita ikutin aja mbak bagus juga sih jadi diatur kayak gitu ye alhamdulillah kondisi badan juga enggak terlalu capek enggak terlalu lelah gitu kan dan dilihatin apa sih namanya itu pekerjaan juga kepegang sih kalau masalah rezeki mah gimane aje sih sebenarnye enggak usah di uber-uber juge gitu maksudnya